ni wozome nɛ a mɛ mi cisa na wo yɛ a dɛ ni a ni wozome nɛ ni debwenu we hɛna me me ɛrɛsɛ matete konkuru were ni konkuru so were mɛ ɓɛ we zun mate mate be ɓɛwe un ɓɛ zunbun lɛ lo nunɛ we ɛsiya mɛ do'onu matete ma tiɲan lo zun mate a ho dɛmɛ'an mɛ a me ɲan a na un dikte kɛsiyon na aro tuwo mu a benɛ un mi jisa bwa mu zeze so un we ju ɛrɛsɛ matete a me pase-ra